اکھ گاو ہیٚکہِ تۄہہِ نِش یِتھ تہٕ پنُن کَلہٕ تۄہہِ خٕلاف رَگنہٕ یا پنٕنۍ زیو ژٹِتھ تہٕ ژَٹنٕچ کوٗشِش کٔرِتھ محبتُک مظٲہرٕ کٔرِتھ۔